Na tanraó kin iná ta konia na kono'nona ha kechón ná, ha va kechón'na una ngu taná ami ho veena hu u un. ha hó veena a kó veena anria ká ininá, chí nadaxhichí ta ta vanono va taó ta ta tanraó tá lia iin yó'o kuaó ta ochengó kó xhin ti iyó a ti iyó oyengata kota cxhín ña'a yó xhí ho o on. vakeña chón ava xaña kuxhita na nrixana na xan kadachóna ko na kuxhina ta nrida ján tá, konia na kononotaó ná ho o on. na tanraó chí tona oxá no notáo tá ho o on. va hó viko xhín ihó a xhín nadió.